මම වඩාත්ම කැමතියි සංචාරය කිරීමට තියෙන රැකියාවකට එකතැන <hesitation> ඉන්න <hesitation> රැකියාවකට වඩා. මොකද මං හිතනවා <hesitation> සංචාරය කරන රැකියාවක් ලැබෙන එකෙන් අපිට හැමදාම විවිධත්වයක් අත්දකින්න ලැබෙනවා කියල. අලුත් මිනිසුන් මුණ ගැහෙනවා. අලුත් තැන්වලට යන්න ලැබෙනවා. අලුත් දේවල් අත්දකින්න ලැබෙනවා. නමුත් එක තැනක අපි රැකියාවක් කරද්දී අපි හැමදාම ගැවසෙන්නේ එකම පිරිසක් එක්ක. එකම කාර්යාලයක එකම වටපිටාවක. ඉතින් සමහරවිට ඒක අපිට <hesitation> එපා වීමක් ඇති කරන <hesitation> තත්වෙකට එන්න පුලුවන්. නමුත් සංචාරය කරන රැකියාවක් ගත්තහම <hesitation> ඒක අපේ <hesitation> මානසික ශාරීරික කියන <hesitation> සෞඛ්‍යය මට්ටම් දෙකටම හොඳයි. මොකද අපේ <hesitation> ශරීරයටත් ඒක හොඳයි. අපි එක තැනක වාඩිවෙලා නෙමෙයි රැකියාව කරන්නේ නිතර අපි ගමන් කරන නිසා. ඒ වගේම මනසටත් හොඳයි. අපිට අලුත් ප්‍රදේශවලට යන්න ලැබෙනවා. අලුත් දේවල් දකින්න ලැබෙනවා ඒ නිසා. ඒ නිසා මං හිතනවා ඕනම කෙනෙක්ට <hesitation> එක තැන ඉඳලා කරන රැකියාවකට වඩා සංචාරය කරන්න <hesitation> තියෙන රැකියාවක් <hesitation> ඉතාමත්ම <hesitation> හොඳ අත්දැකීමක් කියල. ඒ නිසා මම ඒකට තමයි ගොඩක් කැමති.